Agnisan-tsakafo ma- mampitombo hery e, <hesitation> <hesitation> sakafo azo avy am' ny <hesitation> ign iz tô? <hesitation> Ronono ndreigny, <hesitation> sakafo vita amy ronono môkagny e, de <hesitation> hegna, de <hesitation> légume kôa zô agnisan'ny mampitombo hery kôa.